Peru ni koktwma kwbangma tongo aboni bisingo Inca Empire tongo abo America ni kotorkuk tei kotorkuk wngwi tongmani. Spanish rok suloh century o Inca Empire no jora rwkha aboni bagwino borok ni tongmung tei borok ni bisingo belai kheno swlaijak kha. Peru atharosho ekkuish bisio Spain ni yakni swkang mankha aboni bwskango jose de san martin wngkha. O hasteo kwbangma tongmung tongo aro hayungni borok Europe Africa tei Asiani tongmung rokni phan tongo. Peru hasteo bini swkangni manwirokni jagarokni bagwi sijak jephru Machu Picchu tei bini kwthang tongmung rokni bagwi.